Pethimbo ndali omutshona, opwali pena otshikando tshimwe, kandi tshidhimbwaa sigo opayife, ethimbo ndiya ndimutshona lela ndili mob, ondaha ne pegumbo limwe lyamumwameme gona ndaha kefudho, ethimbo ne ndiya efudho lyajuni, ethimbo ndiya lyuutalala, ethimbo ndono ne lyuutalala, ethimbo ndiya lyonale aantu ohaya adhikwa nditshi opo yazi ambala momapya, mepya ohamu kala muna iihenguti, aantu ne shaashi ohaku kala kuna uutalala, shampa twa penduka, olundji okwali hatu hi mepya. peesha ngaa dhegumbo, tatu gongele iihenguti kumwe, se otatu temapo omulilo tatu shushulukwa, iyaaa, shampa ne etango lyafa lyaza ngiya, olundji otwaadha ngaa tatu otha nenge iithima, opwali ne pena otshikando tshimwe, esiku limwe lyomomasiku, otshali ngaa, otshali elago kungaye nanditye, tsho otshali otshiponga, otshali lela otshiponga otshinene, shaashi otwa penduka tatu hi ngaa peesha dhegumbo, tatu tema omulilo Aye manga inatu tema omulilo, otwaha ngaa lokeesha dhepya luetu hwiya, opwali pena opuna olungeshu hatu vulu okuthapo eengeshu, payife ne shi twatha eengeshu otwahapo naana ongula onene, etango opo talizi ngiya se otatu tidhwapo kumeme tati, aantu opongaa taazi meendjugo ne omwahila nale aantu kolungeshu, omwalala nondjala? Iyaa, shi nee twazapo ngeno tuhe tuka teme omulilo goku shushulukwa, ngaye andi ningi omumwameme gumwe anditi, ila tuka tale kotshiggunda tshiikombo, okwali kuna otshikombo tshimwe tsha vala ohela, shaashi ondali ndaala ndika tale oka kombwena, aye mwameme gona otati aye mukwetu ila tuka teme omulilo, ngaye anditi aye ondaala ndika tale oka kombwena, he mumwameme gona ngono, aha aka teme omulilo manga ngaye ndaha kotshigunda ndika tale oka kombwena hakavalwa ohela, payife neemwameme gona shi ike ahiko aka teme omulilo, manga ngaa ndilipo ndili kotshigunda nda londa nokuli, onduuvu ike kwati nduuuf, ondjembo hatopa, nani ondjembo pooma mpa pwatemwa omulilo, opwali pena omboma, ndele omumwameme gona ngono taashwa mepunda Nde omandjandja ta geya kombanda, shaashi ne ohakuti ne omandjandja ogena omuthenu, inaga tsipuka hewa, maala okwali amona otshiponga hapo, taningi eemwedhi neemwedhi motshipangelo, otshiponga tshili, ashike kombinga handje onda ninga ngaa ne elago, tshaala kutya ngeno okwali twaha atushe pomulilo mpoka ngeno atushe otwa mona otshiponga, iyaa, otshimwe shoka tandi dhimbulikwapo, natango opena ethimbo limwe natango shi ngaa ndimu tshona natango, iyaa, otuli ngaa megumbo tuli kookuku, komukunda gontumba, olundji otoole ne hatu dhana akuti omboloka uunene shampa kuna omwedhi gwatoka, konima ngaa shi twalya uulalelo ngii, se otatu kadhana eemboloko dhetu, shi nee mokudhana mono ndaka vulwa ngaye otandi ka lala, shi ndaka lala, onda ningamo ne ondunda haanona ondunda hotshipeleki, manga oka taafula otshipeleki, tatu yalako ike elapi kombanda, oko ne hatu tula omagadhi getu goku gwaya, payife nee Poka taafula opo tuu mpono <hesitation> momagadhi, omagadhi ngeya haku tiwa omagadhi gatshike, ngeya omakukutu goku gwaya, omo ike nda tsike okalehita moo ngaye andika tema keli momagadhi, nani nangaye shi nda lala pombete, onda kotha ike. ngiika ne ko- ko- komvulwe ndi wete, shi nee ndakotha ngano, okalehite inandi kadhima wee, oka tema ike ko mbela nee kaka shulapo, shi ne taka shulupo ngiya, moka poto mu nda tula oko tshi plastic go nani omagadhi owafa toti omahooli ngii, shi nee taka shulupo ngiya, otaka fike omagadhi, omagadhi nani otaga mbomboloka ike guuka koka pakete ha ndaninga oka taafula, ayishe yo otayi sama omulilo, payife onda haluka ike, onda mono ike ndili mengungo lya yakwetu kutya penduka penduka, nani otshipakete shi ndaninga oka taafula tsha sama, shono natango ngeno okwali yakwetu kaya lipo ngeno nda pila itshewe motshipeleki, iyaa, natango opena otshikando tshimwe, tuli ngaa megumbo nakuku ngiika atumandje ngaa tsha, ngaye mbela inandaala, sho akuumbandje nodhimbo he, ha dhengandje koka padhi Payife ngaye ondiiteka ike, shi nee ndiiteka, ethimbo ike olyo ndono, iyaa, ngaye ondeka tsa okapadhi, ondaha kaandja, ko- ko- kotsheeli tshe komukunda gumwe gopuutshinda, okonee ndaningi omasiku hoo, opo ngaa tulipo esiku limwe. otshali ethimbo nee ndiya opo twa pulila iilya tayi mene tayi lika kuukombo, opo ngaa ndili po, hhhhm, meme ohe ngu, payife shi ike ndemuno ngino. ngaye ondii geyitha ike, shaashi onditshi shi ndaninga hwii, shaashi kegumbo inandi zako pamulandu, shi ndemu mono tazi hwiya ka, ngaye ondi zithapo ike ndafa tandi kashinga iikombo, shaashi ondii yageka, iyaaa, aye meme gona aka hokololela mumwayina kutya otsheenda ngiini opo ndi yeko, aye twa kuuvathana ngaano. nda tshuna kegumbo. Opena itshewe natango otshikando tshimwe, andi dhimbulukwa po, ethimbo ngaa natango aanona tuya tshona, tuli ngaa keesikola dhopevi elela mpee, opena omatale gamwe haga kala gena omeya, ohatu hi ne tuka yoge, ashike ne sho hatu ka yoga ngano ohatu geelwa kutya inamu dhanena omeya ohaga lyaantu, esiku limwe twazi kosikola se atuhi kotshiku Hu kuna omatale, otwadha yakwetu taya yogo, shi twaza kosikola kuku inatu mwaadhamo megumbo okwali aha kekwato esiku ndono, he ne sho azi kekwato, megumboine twaadhamo, okutya ngaa okwali tuna iilya tuna okuyi tsa, iilya iantu yitsa hela twahile nooyakwetu twaka dhana omeya, nani shi ngaa twa- twa- twa, shi tatu yogo omeya nee ngiya, uumbindja wetu otwewu shulamo ne twewu thiga komutunda, nani kuku sheeya megumbo, he ota landula eempadhi, eempadhi okwedhi landula naana sigo omotshiku sigo oko matale, iikutu yaatekulu ye okuyitshi, okwa yambulapo ngaa iikutu yaatekulu ye he otahi kegumbo, shi ngaa etango lyafa tali wiwile ngaye ote mono kutya okwa toka, tu kongeni uukuni tweeni kegumbo, tuhe ngaa komutunda tuzemo momeya, keshe gumwe otati ike okambindja kandje, okambindja kandje, ngu tati okambindja kandje, oshulukweya handje, esiku ndono otwaha komagumbo omalutu gowala, payife ne, payife otwa mona kutya. otshikapute shi otsha kuku, otwa monakutya, iikutu yetu nani oyaha nakuku, payife kegumbo otwa nyengwa okuha, mpaka twa geeliwa ne, otuna lela okudhengwa esiku ndo, nokulya otuna okulala nondjala, payife otwa tegelela ne, tatu ti ne otwa longitha eendunge, maala kayishi ngaa ne endunge dhomuule shaashi a tuti Atu tegelele ngaa ne kutoke opo tuhe megumbo taadhe yalala, shi ngaa twathiki ne pegumbo kwa toka lela lela, aye omukwakuluntu opoike eli pelugo akuutumba, a tegelela aahona yeye, shi nee twa thiki megumbo keshe gumwe ota pulwa ngaa koogumwe noogumwe, otozi peni, owali waha peni, otshike wuli pepunda lyowala, owuna nee okugandja omayamukulo ageshe ngo, aye. ndele esiku ndoka otwetshi popile, otwa dhengelwe lela nomapokolo ndele niihenguti lela lela. otwa zapo ngaa twetshi tulapo, oyo ngaa ne yimwe tandi dhimbulukwapo mbyo.